Ye lo, te ko ye lo ku-ininkaso ye lo <hesitation> livi iyo nka la'aso te na nijna'ai, te ye lo na kuu ku-inijna'a nkai ye lo kuui naá ñali ye lo jɨ'ɨ nkai, ye ye'e ye jnu undu iyo meeli, a jnu undu iyo xi lo vivií nka naá kutui vivií nka na nka kuu a na nka kuu ye kile mani ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n jna'ai te vivií kuko nka te kundajnu'u nkai, te ni kene'e nkai ɨ́ɨ́n, ɨ́ɨ́n nka ye ni kene'ei adelante, to kolo livi nana nka xi ñatu kaa wa'a.